Nfuu jééye ndaade kaye, ndari mu juntughi ni, mbéé la-nkane dan nfu jééye ndaadena dé. Tangna dan, ikan dan iféérine nniide-ikan dan ifuu féérine nniide dan. Ndari mu yunti ghi ni, nkan dan nfuu jééye ndaade.